प्रकरती का हिसाप से, जो मोसम रहे, थन, गर्मी, बरसा, कभी गर्मी में आपका गर्मी लगत। ता पण कूलर, पंखा चलावान, थंडो कराएं, थन में थन लगत, ता पण हीटर चलावान, असो सब कराएं। पर वो शरीर का लिये और अपना स्वास्त का लिये हानी कारक रह जो प्रकरती से आपनका मिलाज, भाई थन का समय में। जो थंड मिलाज, ओका का भी थोड़ी सहन करणु चाहिजा, गर्मी में गर्मी मिलाज। ओका का भी करणु चाहिजे। बारिश का समय में भी, जो आपनक थन, गर्मी, बरसाद लगे उक हर चीजन प्रकरती का हिसाप से अगर आपन उक सहन करेंगा तो वो अपना लिए लाद दायक छे। और ये जो ये करत्री मरज उक आसे करोगा तो थोड़ो सरीर का हानी भी होजा।